ଚଥତରେ କିପରିଯାବେ ଏକ ପଂଖା ଲଗଯ ଜାଈ ପାରେ, ତା ଉଲ୍ଲେ କୋ କରନ୍ଦୁ। ଚଥତରେ ପଂଖା ଲଗଯା ଇତନେ ସରଲ ନହୀଂ ହୈ। ଇତନେ ପାରେ ଟିକେ ମୁଂଡୋ କଟନା ଯୋ ପଡେ। ଏବଂଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ କୋ ମେଂଦେ ଟକ୍ଯା ପଡେ। <hesitation> ଚଥତରେ ପଂଖା ଲଗଯା, <hesitation> ଭାରୀ ବିପ୍ପତ ଜନକ ଓଟେ। ଇନ୍ଦୁ ଚଥତରେ ପଂଖା ଲଗଯେ ଜାଈ ପାରିଵା। ରସନାଟୀ ଅତ୍ଯନ୍ତ ସରଲ ଓଟେ ଏବଂଗ ସଂଖିପ ତଵୀ।